هلا، إذ يبي يجوي جسمه أنصحه يبدأ بتمارين الجوة مثل الضغط والسكوات والرفع الميت، ممكن بعد يستخدم الأثجال لتحسين العضلات، يحاول يسوي تمارين الكارديو مثل الجري وركوب الدراجة لتحسين اللياجة، وخله يتدرج في التمارين.